Fangare re me sema nyiga dahe gosa oto yali, duga karana fangare re gosa oto waro ua dadi fangare gosa motor bato, la fangare tagi foli ngam bolo tagi gulugulu me tagi yohu rewa.